דרי סג'יר קאן פי ביתו קיילעב, ופג'אה שאפ בב סג'יר פי אלח'יט, מא קאנש קיין קבל, פתחו בשוייה, ולקא עלם אחר פיה ג'יומ מלונה ו ח'יואנת קתהדר, לעב מעאהם ו תעלם אסראר מא קאנש יערפהא, מןין רג'ע אלבב אכטפהא, בקא דאימא יסתעל: ויש קאן חלם וולה ח'קיקה? לקין אללבב דיאלו קיגול: קאן עלם ס'ח'רי ג'יג'י מרה אוכרה פי חייאתו.